अल्जीरिया के खाना बहुते रोचक होथे। ए भूमध्य सागर के किनारे अउ उत्तरी अफ्रीका के खान-पान के मिश्रण होथे। इनकर खाना सब्जी मांस अउ मसाला से भरपूर होथे। एमन गेहूं, जौ अउ जैतून के तेल, फल सब भी खाथे। हरीरा सूप लोग मन यहा पिथे अउ कुशतुम ए अल्जीरिया यहा के राष्ट्रीय खाना हवे।